ان أنا بقدر اتكلم اللغه العربيه ودي لغتي الام لأن أنا من مصر وبقدر اتعلم برضو بقدر اتكلم باللغة الإنجليزية لاني اتعلمتها احنا بنبدا نتعلم اللغه الانجليزيه من الحضانة اصلا يعني لحد م لحد مالهاش نهاية يعني طول حياتك ف اقدر اتكلم باللغة الإنجليزية وباللغة العربية